نحب نسافر لايرلندا ، ايرلندا نحب نسافرلها ، فيها حاجات هكا باهيين خاصة يعني ياسر يعجبني فيها الاعتناء بالمسلمين ،وعندهم الحاجة هذيكا أنا قريت عليها الكل ، فنحس فما الجانب هذاكا مزيان وباهي فيها المسلمين ، ونحب نكون مع الفئة هذيكا.